Epɛ dɛ ɛkyekyer mpaboa a, dza ɔwɔ dɛ eyɛ nye dɛ ahoma n' ebosuo fa na afa. Mpɛn pii no ɛyɛ a ɔahyehyɛ egu mpaboa no do dada ntsi ebosuo fa na fa n', esuo afa na afa ne wie a ɛna aka kor ato kor do nna eyi ahoma no kor no afa kor ase a na atwe afa na afa n' ibohu dɛ obemia m'. Iwie a na asan de bankum a ɛde ato nyimfa no do na ebu mu ebien na atwe beebi a ebu mu no n'ano afa kor no nyimfa n'ase, nntwe ne nyinaa bɛhwɛ dɛ ne finfin, odu ne finfin no a na aka nyimfa no ato do ne ede nyimfa no so afa ma e- ebu mu no ɔno so n'ase na atwe afa na- n'ase naa nye n' akyekyeree mpaboa ne ewie.